لو أجدر أشهد أي حدث بالتاريخ أختار أول هبوط للإنسان على القمر سنة ألف وتسع مية وتسعة وستين، ودي أشوف شعور العالم بهاللحظة التاريخية التي غيرت نظرتنا للفضاء وأثبتت شلون الإنسان يجدر يحقق المستحيل أحس إن التواجد بهاللحظة كان بيعطينا إحساس بالأمل.